Ghaata, ghaata mahla gimanda, gimanda binto gegi wii womim bàa ma. Gúruru, bégi mahla fana gimanda, húri yaa gúruru ma biñóbi ndaani bsul, ftuug golla, gúruru wamba nhúru bari gtuugim bâa ma gaaj a fwéde. Ñee ttu mada saanta <hesitation> a fwéde ndi a fwédi ge, insaantini bà bindúbatu, uwodu uwoda; Bari ii ttur ftuugim bàa ma a fjaa, dong gúruru bamba ga, mbamba nyóbodi gimanda, bbasgo gimandi tígi binwomte.